Yaumbiri tupapire re ipuere vaera oipi <noise> tupapire <hesitation> yaimboati ñai va aniarako okañi yandegui jaera kua grampa yaiporu, esa jayave ngara <hesitation> ñamokañi mopetiave tupapire.